أنا طبعا أفضل إني آكل الطعام في الأكل-في البيت. الأكل في البيت يكون أحسن وأنظف وأضمن. ما أحب أنا آكله من المطاعم وكذا. أحب أجهز الأكل في بيتي بنفسي. استمتع وأنا في المطبخ أجهز الأكل. لكن الوجبات السريعة وأكل المطاعم وكذا م-ما بستصيغه أنا ما يعجبني أبد. <hesitation> أكل البيت أفضل مئة مرة منه.